كان بيه يوم من الأيام شبح بيخاف من الضلمه طب ازاي بقي شبح ربيخاف من الضلمه وهكذا؟ لان الشبح دا اتعرف علي صديقه نور، ونور دا كان بينور في كل حته، فهو حب اوي نور وكان طول الوقت بيلعبوا مع بعض وبيروحوا يعملوا حاجات مع بعض وانشطه ومش عارفه ايه فنور غلب علي شبح بصراحه وكان كل حياتهم نور وبهجة وسعاده ولطافة فشبح مبقاش بيحب الضلمه بعد ما قابل نور وبقي بيحب النور جدا جدا اكتر من انه شبح.